हमरा सझ्बिहा न भात खेसहु भातवा मतरे खाके नाही हतइ । हमरा भातवा क साङे साङे दाल खेसहु दोसर तिउना सभ खेसहु । उवा तिउनवा कुनुहु सदा किही हैने घल के तेलइ मतरे नुनवा हर्दिय मतरे घाले निझ्सहु । कुनुहु तिउनावा तिउनावामा कथ कथ कथी जणरी बुटिकी मसाला सभ घाल के निझ्सइ । जसने कि तोर यब दलिया छौकइ कि कुनुहु लह्सुना क पाता मतरे घल्सइ, कुनुहु लह्सुना कुच के घल्सइ, कुनुहु मेथी घल्सइ, कुनुहु तोरिका फोरन देसइ । ओसने क के याको याको तिउनावा सभमा जसने यालो निझे लगले कुनुहु पियाजु घल्सइ, पियाजुवा घाल के हसे पियाजुवा घाल के पियाजुवा हख्बिय हार्डइयार नहिया हखइ हसे घल्सइ घालओल के लहसुन क पाता घल्सइ, जिरा धनीया घल्सइ । ओसने क के ओकरही मा यब जरिबुटी सभ मेथी घल्सइ कुनुहु कुनुहु तिमुर घल्सइ कुनहु ओकरही मा याको जवाइन कथ कथी नुझा के घल्सइ सवाद लगके तहिया दौल बनावे के तहिया हमार देहिया बारीयार बनवे के तहिया ओस्ने क के सभ कथ कथी घाल के खेसइ याको दौल बनावे बनोसइ तिउनाव तह्रावा सभ ।